<hesitation> أكيد افظل موسيقى <hesitation> عندي الموسيقى العصرية، أنا تأكد الطاقة <hesitation> طاقة الحياة اليومية إللي تو إحنا عايشينها، وتعبر عن <hesitation> الواقع إللي تو إحنا عايشينه، ونحب نسمعها لما تبدأ فيها إحساس بالراحة، ولما تبدأ فيها زيادة في الطاقة في اليوم، نشغلها هاكي في وداني وبعدها نشتغل، حلوة جدا نحب نسمعها.